Nyalali maat korook, ak ande peek, akawe nyaal mchelek, anaitu paa- a- ande akwei mchelek korok, auun aka aa- akwei tukun chemii netya aande maat, akande mwaita kidogo, akande chumbik, aka akeer, koruryoo, netya sutu, ko makiaam, ng'uno nya teng'enesani mchelek cho, mchelek cho, achape mchelek korook akoi koeek sosoo, akanyaande maat, akaaaa riip, a- aande maat ak aa- ala- alaaaal akoi koruryo, atya asutu ande yo korook, koit lanchi koit lakook konyasurukchi, kwamiis lakook, neitcha achap chechook apakuan kopwa saniit eng' yo, komanyekeaam, koyotok kachop tukchotok tukul, komakany kityongan kot kokwamiss lakok komanyauun tuk- tukuuk eng' saang, achap achap tukuuk auun auun auun kotya komaa anyoo koot komanyauus koot kokauun tukuk atkorook, konokorook koma awe sang komaro kiy nekaai kora, mamii kiy nekaateshi yotok, chepo lanchi, konekakorok lanchi komakait ketopon piiy, manyachopn achop choo netya komanyoo.